Gny n radio, gny tele, gny gazety, <noise> natao hanabe. Natao hamolavola ho olombagno gn' olo raiky. K laha io amizay man m-manao raha tsy manjary. Da lasa tsy manjary koa gny vahoaky agnatin' ny firenea raiky, agnatin' ny fanjakà raiky. Laha ireo gny manao raha soa; da mivoatsy, mihasoa <noise> gn' olombelo anatin'ny firenea raiky.